L'arpa me recuerda ala música crássica i ala elegancia. El arpa es un estrumentu comu de palacius i de sitius assín postinosus. Amus, yo no tengu vista denguna. Enque tamién es comu un santu palos ilrandesis, assinque tamién me hazi de pensal ena mitología celta i la magia. Essu sí, el son del arpa es tan suavi i melódicu que siempri me hazi de sentil tranquileza i pas.